يا شباب لو سمحتم كله يركز معايا انهردة هناخد مسألة صعبة جدان بس هتشغل دماغنا وهتفهمنا ازاي نحل كل حاجه في الفنكشن واي الخطوات التي احنا هنحتاجها عشان المسائل ولي هيحلها لي مني